في الحقيقة كيعجبني نشوف فيلم سينمائي بوحدي ولكن نتغذى مع شي حد، معمري كيعجبني نتغذى بوحدي كنحاول ما أمكن نتناول شي وجبة أو شي حاجة مع شي شخص آخر خصوصا اذا كان شي شخص كنحبو.